Kichkina chizilgan va qirqilganjouni davolash bu buni quruq tutishdan iborat hisoblanadi. Va bu paytda chizish yoki kesishni quruq kompreks bilan yopish bu zarardan himoya qiladi va infeksiya tushish riskini kamaytiradi. Bint yoki plaster orqali kichkina kesganni himoya qilish uchun toza bint yoki plaster bilan yopish mumkin. Bu quruq va ifloslanishdan saqlaydi.